Eelektriviikiitjä om sääne asi, et piät olõma sainaga ühendüseh. Vai noh, pistikuga ühendüseh. Ja kui sa vajotat sääl ütele nupulõ, nakkas tuu kann kuumõmbas minemä ja kuumõmbas. Ja lõpus lätt ka vesi kiimä.